Kuigi tuu om keerulinõ, sis ma arva, et tuu om kimmähe võimalik ollaq sääne tävveste esiqsaisva. Ja kimmähe om ka parhilla inemiisi, kiä tõtõstõ ommaki niimodu, et nä ei vajaq kinkagi api tuujaos, et <hesitation> uma eloga toimõ tullaq.